Helo helu sa untuk lo'ue iluwe, iluwerme sae pura a lo'o mite me sa'a am pake ae syanae matane em ahe alae re re huole esa'a uite am naane <hesitation> aka marere am eu am puri e am ala luwe sae etura'a etu lulo'ue ma am wanae yahusule <hesitation> hahu le'e esere me le'e etu lulo'ue e we u nua <hesitation> e an lawa e an kasibi se an sahae me lama lipia pun e ane, am sakae na am isae yatu'a <hesitation> tui tui le'e se me le'e tui tui le'e pura'a e ni'a sahae mane e eu oleh karna re mesa bi <hesitation> e pura'a lo'o mite, jadi am ni ae mane am hunue na nalo'o amam an le'e <hesitation> helu uwaute hahu e pura'a lou mite yam sakai yatu'a tau au umnayam hu am wanaya husule am una asi ete lo'ue pun am unae lo'ue oete minan sakana am li ese elo wau tura mae ane tam mi ae nam hunue ama kahiropan eu lo'o weuma anaoa ehu emam ane jadi helu sa sae mane. Hahu marere remesa am pake'e tu'a am pake'e husule am eta husule lo'ue na am una lawam kan elawa sa palale mesa <hesitation> husule e ganti palale, <hesitation> kalu na eseru me tam sa a ma hidup ma etu'e ta'm, tam an sae am wese sae am hesi lawa mesa na lo'o an mite a palawa yam tumata wemale sa am ni ama kahiropan sa eu eseru me mane jadi olama helu yam cuma ama hidup sa e eu sa am ni ama wera am an na lo'o am nia ama ana' wa si isikola si mae lae se tam se ma'e ehu eru sa kuasa upu ala hatala, alae mutuana kahinana ehu esi na kalu bole na lo'o uwana kae potu lua re isa na sum wesi sa'a esi na si na si ata horu u makana makana <hesitation> niya e pura'a lo'o mite se a palawa mite pun am ni ararane lo'ue a palawa pun am irarane lo'ue niya remesa. Ne niya mesa termasuk e nusu ala mane <hesitation> e lesi lesi jadi an i ararane lo'ue kalu bole na am ni anam hunue mle'a e na uli'e ela e si euo a teresia e kalu otom tire me kalu tue berati oli ela'e nane umtua ne kahinane bisa si eu molae tum tiri me tam am ni ae nam hunue nam le'a e na sakana lo'u am ni ama hidup na eu i etemina yam olama amane re isa ama kahirupan sa eu esime mane am nue wo a palawa hahu le'e eu mite a palawa ehu eru sau tue sa rewaktu etue upura'a samite eu helu mite mane am sakaru am saka ela hutu'a lau husule am sakaru eu etemina na lo'o ama' nawoa ama hidup amal am an an na nalo'o tomhae ma oetemina helu am saka uhese lo'ue ama ratiya ama pusaka lo'ue ma oetemina, jadi ehu ema lo'ue ma am pa'atane pun eu etemina lo'ue. Ama'a barang au ale'a ama barang pusaka re ire ama adati ama' nuhuna jadi oetemina helu sa mite sei apalawa se am erem sipa'ati mtue im sipaati na lo'o amaupu na mana' ama kuati tiru'e barkati na lo'ue maha oetemina, na o ue <noise> u wana a memena u an sia palemuri na lo'o saka esi si hidup si ane na lau na wera kasibi sae sae me sa'a meseru na lo'eu si na am huese ama taneia e la'a la'a reu me nana aipataia sae mane mesa lo'ue ama barang au a lea ummuite amane re isa e tue amane i lau si unae lo'ue ne ama pancasila re mesa oleh karna e sa'ae e tue rarana rarana ehu eru jadi au u ana' re isa na kalu bole na u pura'a mesa na e pura'a tuine tuine na saka na bisa ili e'u oetemina lo'o. Amane <noise> yalahatan roi tei kalo tam msaka yam na upa lo'o uwanau ameme na u anu sia opa muri na opa.